Weno ät änhpa't hay vece änhpa't estee mojsa, tujta orata'p, por que hay veces jenä ijtyaj äj familia, hay veces jentyät convivitzäkpa, tzamtzamnapyatät y hay veces pues jiko'ajtzye te te t <hesitation> mojsa a tujta orati't änhpa, por que ya jyo'pi'k sa'pa't las seis de la mañana, seis y media nä't manh yose campo'ojmä pues jenä' minke'ta't hasta las tres u las cuatro je ora'tä'kät jejpa.